A pau pagua alogai aguagu elifu puo pau ia ague alogai pagua alogai aga ua famegamega ke leaders felo fafia leaders feloi famia ia pagua alo faima. Gome pau namo pagua alo elifu aga o'oae apa safa kelufu ia pagua alo faima aoma puo megamega keagai ahapea ke ia alaomai aga kapa felo samagai ia pagua alo age change'i agagu. Gone ia pau pagua alogai agofa'a alogai pau e change'i puo pau gaina pinauga ia ia ague alogai famili ke akafa'a gaua fou fagu felo ia megamega keagagai fapea alogamai fagu famili fou fagu felo ke e'ai ifoa ina'a ama'a safa fakapafeni'i gakoa leaders feloi ia pagua alogai falao famai ke aka'a faelifu aka felo ia alaomai aka'a felo femia oaguaalogaiagu puo. Gapuo ia pagua alogai aga ia alao amai ia alaomai felo mo feka kagakaga felo fakapa mauni felo ia pagua alogai fakapa gakoa papiau isa ia kapaina akapa feisa aga ia faga'aisai <hesitation> fekemaunipoi papiau feloi fekemia gome ia good leader famia aoma puo ia pagua alo faima a'a pagua alogai youth falagaini'i sports ao fapapea gakoa ia Youth mino feagalai kuku apala fekepuafuga gakoa opua minoiai femai sports agao agao rugby <hesitation> rugby volleyball ke imoi e'elei einopua fapapea gakoa pagua alo isa felo femia pagua alo isa femalani gakoa samagai papiau akeisa'a gakoa pagua alo fe agemalani puo pagua kapa apalai afakekapai. Pagua alogai laomaifeloi agelao ia a pagua alo isa age change'i gapuo ia kapaina akapa aga ia fakapafelo ia a pagua alogai. Ia gome ia au mauni felo eaisai fekoko aoma puo ia gaina pinauga akapa. Leaders a'afenii leaders cheif council apaini'i apa opua sports fapapeai gakoa ke magogo fekeaiga opua felo femia ke pagua alo aguagu felo femia pagua alo fekeima ia leaders fapalagaini'i pagua alo fekeima ia gakoa pagua alo aka felo femia gakoa ia uma ia afu fakeuga fakepalifua gome ia a pagua aka felo puo. Gapuo ia leaders fapalagaini'i council cheif gaina fapalagaini'i kapaina keifania aga ainaiai fapea. Church leader kapaina keifa church elders ma pastor kapaina keifani'i aga ia fapalagaini'i gakoa megamega keagagai fapea Malele felo akeafia aisama aga lalogo aga inaira amui paguai afakemia. Puo pau gaina opokga koa iopoga alogai aga lau opolau aga pamalele ao fapeni'i aga mo ikupu agao agao aloisai aga aua aua ei minifa'a kopgagae fapagua fanuli aloisai aga isa kania agao gae fafilaisa gakoa fou fekeniniani kina agao fekekinaga gaina kina aga aufalao ega ago fekeaga famili fofouga fekelao isa ega ago fekea ga elao eualau efua ke ifiagao ke kina gaina agao kekinaga ke agao apuga feke kapa gafekeoma. Ke gaina kapai paguao keagu agemo aui gaina isai kelao malele akepafua kelao inipo oiso pani mo kemalele kepealai gaina aga maifa gaina imoi aga faisai falao malele isai tuet malelei kopoi egae fapakokoi training fekepeni'i egakoa Gome ia magai apa apaini ke ia leaders safa aga changei ia a junior imoi ake changei ke youth ake changei mothers ifiao o'oae safa opolai agaomo agemia ia gaina agao agaomo femia opola agaomo femia kapaina akapa aga alo feloai mino feloai fakapai ke ia fagu ia agofa'a faugai ke ia pagua faugai kaina aga ia a pagua alogai fe changei gome ia pagua alogai ague alao amai.